Cuando nä ntzäjku algun tiyä y nta't oye ki'syka'ä, por que ka't ki'syka'pa aveces nta nta putpa äjtyä näntä ntzäjkupä como debe de ser, asi es que ntatä oye ki'syka'ä ja'ku ja'ku je las cosas ntzäkpapä putpa putpa wäpä.